افضل اشوف فيلم بروحي لانه لما بشوف فيلم مع ربعي ما اقدر اركز عدل خصوصا انهم وايد يزعحوني اثناء الفيلم اما الاكل احس انه ممل انه اكل بروحي فبفضل اني بشوف فيلم لوحدي وباكل مع صديق